Ama tu kawau tu maklakaskina kcosina, ama casuela pus maklakaskina na na putsiliy kgalhwat para akg witu- tu xastina kasuela pus wi tu tsa man medio kilo taju nn tse na pulhaway kgalhwat nali pulaktsiliy kgalhwat chono wi tuno kuersa pulakatunu wi casuela, witu taju tsa xa akgtim kilo para tun tse lhawakutun xa akgtu kilo xa akgtutu kilo mm pulakatunu wi kasuela e nanuntsa para tu lhawakutun pus nakatsiy tu pus tu kasuela <hesitation> na maklakaskin i nanuntsa ama tuxa xa tieti ama casuela o para tlamank pus pus pulhkuyat xan tsama na maklakaskin porque porque kgoxi xan tsama lichichin pus lhkuyat xan tsama limaklakaskinkan tsama casuela, tsama olla pus napumakchay xa mistap xan tsama olla na pulhaway mi lhtikit e uxan tsama limaklakaskinkan e olla chono wilapa no tuno wanikan akgsuekg wanikan <hesitation> Tsama tlamank pus natse puwilikan chuchut liku skiji liwan chuchut chono kgawiw putawila i nanuntsa noxa tsama sarten tux xa aluminio, pus tsexa maklakaskinka para kestufa lha makgxkgoyut katiwa noxa tsama mi sarten xa aluminio, pala noxan chichin para xan chichin xa aluminio pus man tuntse pulhaway tsama xa aluminio tse na- na pulhaway para tsa lhawakutun mi molote, mi empanada osu para lhawakutun, mi miskawau antsa xa na nalhaway uno para kgama wakutuna para na tsiliy mistap casuela xa na pulhaway nanuntsa na- nak para lhawa na lhawaya mixtakgal o para- para min pulakgstap na lhaway pus xa likan vaporera, xa na putalipin porque tlak lanka xa porque tlakgtse xa lhawakan tsama xtakgal para lakgchalix o para pulakgstap uxan tsama maklakaskinkan xa aliminio vaporera porque na kgali xa tu xa stilil wanikan tampukapin wanikan uxa lakmujukan tsama axni lhaway mi xtakgal i nanuntsa xla nawi pulakatunu tukawau maklakaskinkan Por ejemplo, axni naway min kape pus manxa mintasa na namaklakaskin to kgalhi xtakgen wanikantu tse lichipay pus uxa puwakan kape tsama taza, wi taza xa plastic. o wi taza xa- xa tiat, wi taza untu tsa xa vidrio, pus kgalhi xa xtakgen porque uxa limaklakaskinkan taza porque chichi jala kati lakpachip tsa na. na- nachipay xa nali chipay xtakgen unoxa tsama limaklakaskinkan tse na pumujuy mi atole min kape unoxla para wukutun kawau wakutun xa xaskgawiwi min chuchut o xa fruta, osu para xa sabor pus vaso noxa na maklakaskin oxa para wakutuna mi- mi refresco vaso xa na pumaklakaskin porque ja chichi xan tsama tsa kgawiw, tsa kgawiw aja vaso xa puwakan tsama tsa agua, refresco o jugo vaso xa puwakan chono tsama waniparakan i pumakxkat wanikan tu pumakutukan kape pumaxkat wanikan noxa chono puwan waniparakan tu antsa ja mujuy min chau puwan wanikan chonotsama waniparakan Maakgot uxa tu na pumakutuy min chuchut wilapa noxala cubeta tse na lipin nak chuchut na pina xkgatnan cubeta xla wanikan chono chono pulat, wi pulatu tu tsa xa puxonkgol, wi pulato tutsa tsa lhalh puxonkgol pulat we chono wilapa kgax na pulakatunu wi kgax wixa laklank wi xlakstina